Oka gon jaman bater fa ashrange, betani godani, anesi godani, aneinga godani, temir kodani, adem feska fa batari yani. Fagon mire fa gon werweka gier, koud tone fa bater ashrienkail, amningarin buterili. Fa gon nougeka marjalog fa gugnir arki sebaie logn fa kassir kole koleeka gon fa wandir in amntani fakan gon fa neair, angisi fa je dumir, angisi angisi fa ju abur angisi ga abrr, ingisig abokouga in angisi log fa bataro.